Tɔ ni ime izame ubin emeh sin inkina a bara a kpea eye domin ni ingo iban inyom no idan har in ime i bil in tú isa no asu a kele mehni bani kuma inbema ubin eye shu sho o webe me, coko bin eye shusho o webeme use emeh, ubin bik u dok uwebeme ina nene ubin hano u dakieme, in naka nisi decewa ai ubin hane haso emeba ha shu o webeme amee me a she kɔɔ hum, tɔ cok abin bɔɔno asha tuka ime sini go iban a keleme, kuma koga sai anekema sini goo iban ajee me sina jee ba, amma indan har imeh bik in kpen ubin aye su shu uwebeme bk uŋwe ayaa meh nene ashu uŋwe me ayaa bɔɔ bna a rɔɔ, to in e mi shin rome bɔɔ bik haa robɔɔ mema hahai roma indan imbɔɔ, bna ana bero nwe ime tari indee in yiki bɔɔ ne bane jee ubin hano ke dok Kiye kuma bika dok ubin nyon ma lea hidee, yakama me nyisc agwrira akele a tonkiye ma, tɔ wuje cok abubuwa inkoneno indan ne bikin na kpe inkonono shin kɔɔ sha tukemeh in goi iban kuma shiga ko aba ala hidee kona aeile tee, <hesitation> kocak koni intemeh in iyaa meh na anashi na agwebeme, kocak dok cok abubuwa ha no idan suni ira akele enkɔnono, to sha koweme iban kome shiga kowene alea ihedee ubin emeh sin haa rome orɔɔye ba iye intee teh oshɛ she orkiba inteh odee nasrkeme, siritin doka tude nasar ke me shina akama na kpea ne cege, so me na sou aye intee naba na jawe akele hano na jehe aner otekpte akele inkɔɔno ni ke bema adɔɔke te kocaak ke neke yishe igwe keneke yishe da cewa umi a <hesitation> our de aɛi ke uyɔɔ awur je ciɛkɔoɨ ugɔɔ a wuɔ de aɛi kɔɔ noko, amma wan kebik she bema andokyir tɔ keshini shne beaace a dokyir ba. Ke sine jee bin andɔker ke goho rɔɔ ice sher idor ba, kuma duk bik uju ubin nyomo o nyom sisha a <hesitation> tuk uwebeɔɔ hiri enti awebawes, ko kuma shisha kpo ubin o webewɔɔ shina goo iban inwɔɔ izawɔɔ dee nubari jee wɔɔ keshi kuma bik u goo ano oye uneke wɔɔ ashe ni banɔ dea ni hom nu he oye me yime a kpo wɔɔ we doke nu ye oye in iye, bok u ye oye ni iye ocuha. Tɔ wuje ke bik a je wɔɔ shiguna ye aye oyom ni wɔɔ shini gana teshi onyum ba ukimm afen i wɔɔ ne gowa shuje hehuner hano, amma waɔ shar ke cei kokuma behuner hano amma wsj shar ke cei kokuma bakna yee was taru jee ju yihee ayiwɔɔ yime na shetuhuyɔɔ nashetuhu uyɔɔ cok a bin bɔɔ nono ku cak, sihina taba na bara a koba lehiwe ba osuyesutuk ni me nasu oye use ni nek. e anyi ecema ni are adaairi inkonono domin ashu ubin eye chinataba koba aea hid kime harke aŋweme amma bik in tuke ubin hanotɔ shin lea ihede sosai no otekpate gaba daya.